أكتر حاجه مزعجه وممكن متخلكش تنام <noise> هي الزوميره والكلكس بتاع العربيات والتكاتك، التكاتك الاغاني اللي بيشغلوها مزعجه جدا، خصوصا لما يجي واحد يقف تحت الشباك او تحت البيت ويفضل واقف فتره مبتقدرش تنام وبيبقي الموضوع صعب جدا يعني.